உணர்ச்சிபூர்வமான பதில் மற்றும் வெறுப்பு: வெறுப்பு அல்லது வெறுப்பு போன்ற வலுவான உணர்வு, குமட்டல் அல்லது மாசுபாடு போன்ற உடல் உணர்வுகளுடன் அடிக்கடி இருக்கும். விரும்பத்தகாத அல்லது குழப்பமான தூண்டுதல்கள் துர்நாற்றம், அருவருப்பான காட்சிகள் அல்லது அமைதியற்ற ஒலிகள் போன்ற வெறுப்பைத் தூண்டும் தூண்டுதல்களின் இருப்பு. சுகாதாரம் மற்றும் மாசுபாடு தூய்மை, சுகாதாரம் மற்றும் மாசுபாட்டைத் தவிர்ப்பது பற்றிய கவலைகள், இது வெறுப்பு உணர்வுகளைத் தூண்டும்.